Argentiina om <hesitation> üts häste kõva jalgpallimaa. Nii et <hesitation> ma olõ vähämbält kuuldnuq, et sääl om sääne justkui riiklik traditsioon <hesitation> kõigil kaiaq jalkat, kui näide riik mäng.